الكلاب تحتاج عادةً حوالى ثلاثين إلى ساعتين من التمارين يوميا، وهذا يعتمد على ثلاث-سلالة الكلب وعمره ومستوى طاقته، الكلاب النشطة مثل الرعاه أو كلاب الرياضة تحتاج إلى تمارين أكثر، بينما السلا-الس-أ-السلالات الأقل نشاطاً تحتاج إلى أقل من ذلك، من المهم أيظا أ-توزيع تمارين على مدار اليوم سواء كان مشى أو جرى أو لعب.